Oaky, i wakak kol na ning kok ngas, na ona kobot al war war on. On ep a, dat kai nanat na ona dat el nosoi i nak na ep kirai na ona bel ma i rak lar na uring. Na ona to mamarsan baran ki anut kata, i influens dat o i amunung dat kai nanat ting lakman. Larep mobile, tok baran lar ning, scrin o muvi, to barah lar ning. Dat rangai i ao kai nanat bel ma dit rarakai on ep sukul o lon ep arere. Dit re ito baran ning ap dit nuki kanak na, o iau munung sama on i ep baran ne. Monsa tinga sa ap ining to baran ning el rop. El rop ap ep wateten anuk karin ep tarai, na an mur i rak se, ining to baran ol mas gat ep kontol o ol mas gat ep atitinas on. Bel i el nangan u o i el control u, belal u ol toh i sur ol atete o control i ning to baran sur ep keskes akak kan mur. Misana dat re to mamarsan baran kol, ep tarai, kai nanat dit inan pas kating on ep taon, ep siti ap dit isis ap dit ki apatarai dat oningan to baran. Lar na, o, kai nanat dit ki muri, dit muri ap dit nuki kanak na, ai ep baran momol ma uda, belal. So ep wateten anuk karin dat, kai nant. An amur i ning to baran bel el nangan u, momol el nangan u ma bel el nangan u el nangan u on kok titihon kok kirai sa. Dat el mas arere, dat el muri to wolwol, igat sen alo to wolwol aning, ito baran ning dat el muri. Mari tostos to wolwol <noise> on o ep rael in ep yus, ep wakak kon kanasa, bel ol pastat tok laulau on, belal. So arak al tar ep wateten karin dat kai nant na an muri, yus akak i ning to bar an sur na an mur gong dat, dat, dat